आजकल के जो युवा जे छे छौड़ा छौड़ी जो हे। ओकरा के विश्वविद्यालय जाना बहुत जरूरी छे । अगर अहा सब पढ़ाई नई करबे त बुद्धि कहा। से होबे पढ़ाई बहुत जरूरी छे अगर पढ़बे त। आगे बढ़बे ये कहावत बोले जाई छे पढ़बे त। नाम करबे विश्वविद्यालय जाना जरूरी छे।